जिबोजन्तु ओपेरत् पोरिख निलख कोरतु ओतिको पोइजन्, करन् <hesitation> जिबोजन्तु होमु देहोतु किसु बेम अजर् बिओपिथोक देखेबुलु पोअजे, जते हेइ बेम अजरे जिबोजन्तु ब प्रनिक् बिओपर् लगते अन्द् मनोफोरिक् ब अनेनो लगतु हेइ बेम अजरे अदिकिक् दुरि बिओपबपरे, जर् फोलोत् हेइ बिफिनोन् धनर् रुगे पिथिबित् ब बिजनुए <hesitation> होकोलुके हेइ बिजनुए अकोमन् कोरिबपरे, जर् फोलोत् हेइ बिजनुए पोरितन् ब नक् कोरिबपरे इले अमर् होकोलु बबे हम जग्ब लगते जिबोजन्तु प्रोकेति ब सुरसेकुति होकोलु हेइ निरपत् होइ थेकिओ परे, जर् बबे <hesitation> किसु बोन् बिखोय ब सोर्कर् लगत् एपुर् कोथ अबोगत कोरतु ओतिकोइ पोइजन्, अरो किसु होज गोत मुलोक् असोनि ब होभ होमिति गहन् कोरतु ओतिकोइ गुर्तो पोल।